Eme one aku danong hang kuse eme toe hang tuna sio ai ngo apa hi nene danong kut weli tuna situ eme toe ngo one wae sio ngo one wae galok lau'n ngo emi'r ngo apa tuna situ. Kole itu tong ga ba keta's tuna situ eta'r eme harus ngo kokor's tuna situ ngance, ai enak daat eme nggo kokor's. Poli hitu nganceng kole goreng's tuna situ agu kuse situ. Tuna agu kuse situ tong nganceng apa lite nganceng goreng eme toe kokor, kokor kole lebi enak ai nggo tong nganceng kat hang langsung lite, itu. Poli itu tong ai danong keta laku hang ga one pisa hio kole laku ghang agu sangge'r taung keluarga, ngo ngo kawe keta kuse situ agu tuna situ ai pas one pisa itu toe ma perna ngo one, nggitu. Poli itu tong ngo kawe haju sio ngo kawe haju tong ga kawe apa situ one ngalor nitu lau'r kawe kuse agu tuna situ, eme toe gah ikang ikang sio itu biasa'n. Poli itu tong ga eme ce jogja gah aku toe ma danga hang situ ajul ai leng eta bail harga na hang situ, hang apa situ. Toe me one tong ga donde'd emi ket's one ngalor situ lau'd, emi kat nitu le'd eme toe tong tegi ket one ase kae situ one kut nggo ae toe ma perna hang apa situ di ami di, nggo hang hang apa situ. Poli itu gah ai ce jogja toe ma perna toe ma danga hang apa situ wajul le leng mahal apa situ bo, poli itu ga bo do'r ce jogja tapi toe ma danga toe manga danga enak haer one's nakeng de. Hitu tara nggo pas one ket eme nggo hang nakeng apa situ ai do'r keta one one beo nakeng situ. Itu tara nggo toe hanang itu kole eme one gah hang one tong hang daeng kole, eme nggo. Ngo ciwal uma data sio, eme ciwal tong hang daeng eme toe tong tete sio. Hanya hitu ata nggo'd de nganceng do koe tenaga kut ciwal uma data situ. Ciwal itu tong ga eme kole'n tong ga ta tegi ket ute lise ase kae sot ngara uma tong, kut apa situ. Ai hitu bo eme nggo teneng apa situ olong bersi di apa situ bersi kut na peang taung tana'd de kut ngance nggo langsung kokor tete situ, eme toe kokor tong <hesitation> goreng kat's. Eme kokor situ ata enak ai nggo campur agu wae wae kopi ko wae apa nggitu. Nggo tong kut kole ga emi kat ute ute dise ngara uma situ, emi ute situ kut ba one mbaru. Cai one mbaru tong ga teneng kole ute situ campur ket agu <hesitation> nakeng nakeng sot nggo bo na kat eta leba lite. Itu ta nggo'n gah nggitu kat.